أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي تغير المناخ، تأثيراته واضحة مثل ارتفاع درجات الحرارة والكوارث الطبيعية، هذا يؤثر على الزراعة والمياه وصحة الناس، كمان النزاعات والصراعات بسبب الموارد تجلل من الاستجرار ، لازم نتعاون جميعًا لإيجاد حلول مستدامة ونحمي كوكبنا للأجيال القادمة.